<noise> जीवन में अइसन कई परिस्थिति आवेला जब मनईन के कोनो न कोनो निर्णय लेवे के पड़ेला। मनई निर्णय लेले में तब्बे कामयाब होला जब ओकरा लगे सहज ज्ञान होला। अइसन मनई जेकरा अंदर सहज ज्ञान न हो कोनो निर्णय लेले में कठिनाई के सामना करेला और अगर ऊ कोनो निर्णय लेले में सफल हो भी जाला ते ओकरा मन में हरदम ए संशय बनल रहेला कि का ओकर निर्णय सही बा या कहीं ऊ कोनो गलत फैसला नाही ने कइ लेले बा। वहीं दुसरी ओर <noise> ऊ मनई जेकरा अंदर सहज ज्ञान के भंडार होला ऊ कोनो भी फैसला जल्द से जल्द सोच समझ के कइ <noise> लेला और बार बार ए चिंता नहीं करेला कि ओकरा फैसला सही बा कि गलत एहि नाते प्रत्येक मनई के भीतर सहज ज्ञान के भईल बहुत जरुरी होला।